सदियोसे कहले जौत कुकुराहन्के इचिका बहुते दिन नाही खोरोबही । हुनुकर दहिमा हसे कस्नुका तोर इअ ढिलो फर्लही हसे तोर उअ रुशी सबह फर्लही । हसे उहे सबह हुनुकर दहिमा जम्मै घाउ सबह हलही नाही । हसे उ घाउ भेले हुन्कमा जम्मै रगत सबह सबह निस्कलही नाही । मोर लगलही इहे नै हुन्करा एगुणा देउनकही जबणे समस्याअ हलइ नहिय लगलही मोर इअ कुकुरनमा ।